زما په فکر په سپورټ کې د داسي دواوو کارول چې هغه د فعالیت د زیاتیدو یا قوی کولو سبب کیږي، یو غیر اخلاقي کار دی. سپورټ یو مسابقه ده، او باید د امکان تر حده په مساوي توګه د دوو سیالانو تر منځ تر سره سي. بلخوا دا د صحت لپاره هم خورا زیان لري او ډېر داسي پیښي سوي چې خلګ یې وژلي دي او د خلګو د مرګ سبب ګرځیدلی.